ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में तो क्या पता क्या खावट। होर तो कभी देखियो नी, हमको तो पता नी भाई। हमको तो पता यह छे, बल्ला की क्रिकेट टीम रहे। ओ क्रिकेट टीम ने भारत को वर्ल्ड कप हराई ही दिया तो। वो काम में मोको बहुत याद हे। में भुला कोनी था, जब वर्ल्ड कप फाइनल था। पर कोई नी या तो गेम छे, होवत, ये वहाँ पर लोग शायद ब्रेड ब्रेड खवाच। इंग्लिश खानो खावे हमको तो क्या पता भाई। हमारा तो देखियो नी ना करियो नी। मांस मची खाता होयेगा वहाँ का लोग। उनसे आपा क्या आस रख स्केच।